اول ذكري لوجت كنت نلعب فالحوش -في الحوش، ونبني في جصور صغيرة ،كنت نحس روحي مهندس صغير، والضحك ما كنش يوقف كانت الحياة حلوة في وجتها، وكنا نلعب بالإتراب، <hesitation> وننضف أرواحنا بعدها ونعود نلعب مع العائلة، أطفال العائلة كلهم يتلموا نلعب مع بعضنا.